Ah ore nda na nda'aso nda'aso ye na kaaso lita, te lí iyu'u nama iyu'u ndute te na nda'aso, a ore lejne, lava kivi, ore yeñini, na kaaso lita kaniniso, ka ne'ñuso, te ye naá kuu lo na nda'aso modo ye kú <hesitation> janiña'a, <hesitation> kú ni'iso kue'e, ye naá kuu lo kuu.